Ewa izy bôka zahay aty kôfa andro manorana aminay aty, mampiasa ragla, ragla zany même anao hijoro eo; ziska marandraina anao tsy lena zany ein! anao to reraka bakeo anao reraka e! fa izy io zany misy koa karazan'ny akanjo anao kôfa tonga orana io, anao tonga de ein! lena anao kôfa tsy manao ragla io. zany.